Yauwa ava ofan gwa jar me me rlhura shabal gwa, kuleye fasara thguls amoi shabulye umda yaū yaū kthume ya, shabul ghi daye sara kude nasara aretha sima umda mur aram jara mo kurth tika ija nagafel ore, kakuchisi tikan, jara mo thg ahuya are ka adaba shabulan daye neneghi daye ka zuma kasina daye umdi kasi tika sir kuchi are shabulame, daye shabulane sir kuma a kamta khurry shabula kunah umur ka mur bara. Shabul kana doye marghi bas sir ka mur bara shabul kanan ka buchi dima ur, daya dimaghi dimaghiye daye dima kalhan moighi tiga dina dar, dieriye tika dima dar sal ye tima dima dar, daye shabulane, daye shabulane umda kuchi dina tikan umda kuchi dima tikanye yadda kande kuchi dina tikanye magamo klurjo tishabulgan ko daye gata bara imigh maga baraba imiga kaguvidam gan ko daye imin ye kalbuda ma thāgth yemir mulma a gan ko umda nbaladar kana yemira thou wato yamira touwati gan da kosi shabula daye gada pufneyiniwa, amma makana yemira nunum gon ko daye nage oure ne imiyaye jata mo boubounfu yau chairman boubourifo gon kamdabara daye yanda kaga ta mo ghi daye ga ta uwi hima ga chau ako yewi umdira thoutgth aran ko jar huctinan ciko yemi ma jar hudima ako yemi gan ko daye. Ka thāgth jay umthah thāgth min thāgth saka kunga laa jaye kuyeman kodaye majar sihau shabula ko daye dine dan dihe dom luba ma dinom lub gan ko daye jar ta baraba uvi chai chai ara uvi waya wuya are uvi libu libu ga are ka jar guguffi tishabulan thāgth gan ko daye ja ta pumda yimi dagane ma ja pumda yemida daye jata kodda baraba dame kaja purthkir daye jata kuchinsd ka sidar ma ja kuchinda ka sida gan ko daye gata wula yemi dihedira yemira kunma tika dihedira yemira kunuma tika dihedira yemira danake tamo gadi daye ma ha wula yemi kasilo shwala ka kudda diheddi yan ko daye negan chan da layu kana dinaghan kuchindaahi, daye umtanulak sira ka marghi are duwa daye ga kurti kuchimdan gan ko daye sai louvomda kanda nuwa ye wuvom dan daye ga chuwata hau shabulou na kowa daye ga ta baraba yemi dathingtnye gan ko daye gata wuvomda dina gan tikan daye kur sakalaka sira kandamo khami tika shabudo chuwa injiri gujuba mur are ghi mor marghi mur tika ajujiba mur da kamda chaka chanka ga are yau gugiba jan ga gugubkaohegural a ko ivi chumbo garan daye ja kldicheda daye dihedra ka jakle daye ma umda chumbudun capo gan ko daye umto baraba shabulanki daye kaudi kuchinda suran gam ko daye ma umda kuchinda gan ko daye guta wula peran ba zaba munye pok, nega are digun umda mo khuti shabulami, daye kar a ko ivi damo nera ka umda mo khur tishabula chuwa daye marghi makana gusinu thupeye. Sara kagu sumthūthfu daye juta makana gusunthūthfu tika maluine laka gan ko daye daye gata wua modgan ada ofe sidiwa magu fadi shabulan imiylaka ta chau gan ko daye ga ta wula malgan ta shandi ta shan di nennegam dugun su ta shandi ta shandhi surul daye ta kuchinda, magu tra kuddboyaye daye maga luko kuddbo kagu zaba gan ko dtiy ga ta udi shabulani maga vachi shabula ta chanya ko daye gura ganye yang ya thūgthfayu suthālta ka daye chagan to kuchimdadi surul daye neghiye umda mo umfani tika umdamo umfani tikan umda mo kuthir tika shabulani, daye wi kithur tika shabulani mur daye ma akar, ma sakar, ma sakara thūgth gan ko daku are guma umda pran nata pra taku yaye guta wudi shabul maga uddi shabul gan ko daye guta prancti tokum tikan maga jau ogan ka daye kagu gargat di ta ijan gugat di ta ijan gugat da tijan daye gorgalta ijan ra puddi daye gu puddi yemi ga gaddi ta ijan gata kuchinda takum sural daye, thāgth kata waza umva rakamdisin tumor layaya daye, ma umdu sin tumar laya gan ko tine ka umdu sin timar laye ghi umta baraba shabul kamdi nadar daye madi nagre shabul gan daye ofa ta kuchinda tumar layar babanghi saddi gan ko daye daye gata wula tumanye jan gadi suda māgth ye negara dagum ivira kom da mo kuthur ti shabudan, daye iri ma mola are yeghiyaye irimonezuyanzu ga aran daye lauda kuchinda likan thāgth zannathāgh gaa ko mola yaye ghi thāgth askekud tisnekud ko daye umto nuka zuba umbow daye zuba bodan umta baraba. Shabulu ka daye daye karere ka molada gan umfane tika dagan dugum umta jundi ma umdi jumdi gam kwa daye umta kuchinde. Sidhinda ti shabulami negaren otugum sothuhi shabul, daye yau ma undu sum thusorthfa tasar sum thufer are tasar sumthirfare tasar samogu are jarghi dugan so umda kuchingda tishabinlan sir kukuram ta ja diya ma ja ja jagan ko diya guta kuchinda tisubuluwan lega are dugun sa kuthungth shabulan daye bejiukomohiyaye daye sakalaka chuwo pra guraguye gata pra tika shabulani dunye ta pra tishabulani daye negare dugan so kuthur shabulani kuthui shabulan kula achibaji dagu koda neghi aran ma daye ma keke ja laka yaye daye kaga luko duwubba ka duhub siundi keke gan ko ga ta barab shabul ga kuchina da keke angan kur makana gu bun keke ngha ako ivi jufa, ma bun ke kega ako ivi julkguh malla midgleghi ta perdiji ta keke gani, malla milgre ghi guta kuchi tishabul wako ma muchi ti yemi thāgth ko yemi thāgth ada shan dibwa daye gata baraba mall migle ghi malla migleghi ma gu baraba shabul ko gu jugarni cirit gam ko daye gato kuchin da shabulla ta keke ga chirak, ma sakara kanda fel sira tished sida takur nasara kam da fel tika bhel siddighiyaye, daye ta kur nsara ghiye ma ka gu tika takar nasara kam umdu lamo dagu kam suwa kan umdu lagu da ghiyaye kusiwa ka juk adagu gan daye, daye tagan ga arafa luko duhub garanni ivi ra ka mal mifle ta gugor ga are jata baraba shabul ma ga uwiye shabul jan ko daye guta kuchindan chirak daye jar gan shabulan wako sadamo ada ada ada shano da dar wa, nega are dugum si sir kam da mo tika shabulani daye umdira ka tambi bana chin. Dar, kajarlwi sirsil sur sirmo ra ga tika sil four thāgth yaye, sir mora ga tika sil fourghi ye ja ye daye ga tabaraba shedum shelan ga aran dan so ga ta kuchinda tishabulai oja ta kuchinda iyaye tika shabulan, daye ma ga uwi sodo gan ko daye ga braza ga braza gu braza daye ga ta wula ban ta zuba chirak ta kuchinda di shawadlaka, daye kuru band negu are, umdara a shekra ga are, umdura ka mur lia tiwon jama kajara shekre ga are jar ga are ye daye makana jarta sjera gan ko daye tan kuma ma jar nod tika shabula dar jar mod tika shabula lar, thāgth daye ana jar pur yeni ako kira ka jar toshen ko daye jan ta geb gudu shabadani majar gugudu shabula ko daye ga wula tika baubarifu kubkub aye jarva ashenye suda daar gura kam da shelaya suda ala ga, daye ma jar shel da kraye daye jar, to kodda udi shabula daye jara jarye jar to kuchindu cha dar cirak tikm daye nega nre dugum kthum shabulan, daye kur jar ghira chaye gum ma jar ma sira kam da nu kacha, na umzir kul kata hauni ako chiraka gan ko, ma umdi hau ako chiraka gam ko gura adara umziran ga ta nadar shabul, ma jar kudda sigma dagum so gan ko daye jar ta kuchinda cha dar ta kuchinda jar kuchinda cha dar chirak daye kar ako zanna neneghi gan umdura ta mo kudhadi are ma.